Hora na macaⁿnaꞌ na nntsoo tsꞌaⁿ jndeiꞌnaꞌ macaⁿnaꞌ nntsoo tsꞌaⁿ ñeeⁿ hora chaꞌ na luaaꞌ nncwixuee taꞌnaⁿ joꞌ nntsꞌaanaꞌ na wiꞌ xqueⁿ tsꞌaⁿ na tiya tsoo tsꞌaⁿ ee jeeⁿ xꞌiaa ꞌaaⁿnaꞌ cwaaⁿ na tiya nntsuꞌ nntsꞌaanaꞌ na wiꞌ xqueⁿꞌ, tinco tsꞌomꞌ nntsaꞌ tsꞌiaaⁿ naxuee. Ja quitso quiawaa ñeeⁿ hora oo quiawaa ñenquieeꞌ tijndaaꞌ chiuuwa na nntsoo tsꞌaⁿ sa̱a̱ na mayati jndeiꞌnaꞌ macaⁿnaꞌ nntso tsꞌaⁿ ñeeⁿ hora, cwaaⁿ na ja tijndyeti hora na quitso̱ joꞌ luaꞌ cwaaⁿ na ja matsꞌa tsꞌiaaⁿ jndye xjeⁿ ja tijndye hora matso̱ya ee cantyja na jndye jndyeti hora matsꞌaya tsꞌiaaⁿ sa̱a̱ na macaⁿnaꞌ ndoꞌ na cwilue tyonasei na jndo̱ꞌ nꞌom joona cwiluena na ñeeⁿ hora macaⁿnaꞌ na nntsoo tsꞌaⁿ.